Modi moya vpheyi iphom dioma tom sinu okpoki abom bowo dokpom kapha mo gwione okpoki ambo bowo idiom ino ka ude mo diye okpoki abom obowo ophan blocko ka owane mobow okpoki abow bowo inuwan ne mene keinim mu omowo okpoki abow bowo mowane mene kinu mo ekein wo okpoki ivom dioma okpoki no oyolu nu aswei ova mu ya opoki abom obowo okpon mu gwo ne, okpoki abow bowoo ovai mu de motor ino de inunu obine, okpoki ivom diomame moekein ewei me miyan okpoki ivomdioma otol mete, mi yande okpokido miyande ekein yewe, okpoki omo bowo idiom vi ka udi, ovai vi ka oyan okpoki omu bowa ovomwo modi inum nu diomo sowo ovai bekein ka mobo ovai uto ka mubo ovai blocko ka mu bow Oyo aswei okpoki nu oyan okpoki nu oyaw nu ivom dioma ovomoya okpoki omu ivomwo odiom ohoka adowo ubol, oho kre adowobo because oyan okpoki inumuva bede ne wola ku imu okpoki nu oyi ivom ohonu okpoki nu oyeinu aswei okpoki nu oyi davenem okpoki nu oyi inovronkero, okpoki emavi okpoki omavi okpoki oso nu uti nu ivi okpoki osonu ote nivi soso okpoki ojam obow ewei oyeane okpoki motlema ekein wo ekein wo modokune woka modokun, imowo ka medokuna usweivvoka mu dokune ekeiwoka mudokune okpoki oso okpoki ekein ewei wo ikpoki okpoki mo bede owei oyan okpoki oyi imo phoka ogendise abokowo oso kome okpoki, okpoki nu me me bim oyan okpoki oyan aswei oyan okpoki inton ka okra sowo